L'assòçio à Pariggi, à çerti quaddri di passanti co-i parægua, pöi penso à Zena in novembre quande pe di giorni ceuve e ceuve, ò donca a-i tròpici, çerti uraghen curti ma fòrti, che ò visto quande ea zoena